Nɔrvɛzi ɲanh ,oyi lo oma dɛmu, ho diziɛmu siɛkili ,ba berɛ wo be cururu, oro bie ba angilɛra woyɛɛ. ɛɛhh ni tunza nɛwo minbinmu bawe a lɛɛ ,le pepile sami, ubiɛn le pepile samo ho diziɛm siɛkileh avan Zezi kiri. Ba we wo becururu ana ba yenu lora, oba ma aba lo la dinasitiye nɔrveziɛne.